יעדע מענטש דארף איינער וואס ער קען זיך אנלאנען אויף. אפילו יענע מענטש איז זייער סטאביל <hesitation> דארף- יעדע מענטש מוז האבן איינער וואס ער קען זיך אנלאנען אויף. אדער צו רעדן, אדער צו יענער זאל אים פארשטיין באט נאך אלעם יעדע מענטש, מוז האבן כאטש איינער וואס- וואס ער קען זיך פארלאזן אויף סאו ניין. ס'איז נישט מעגליך צו זיין אינגאנצן אליין.